Da bi, ehum kɛse bi tui na ͻdanee hyɛmba bi enyi dze bͻtoow po bi ano. Na dɛm po no yɛ po a nna ͻhen bi ne babaa taa guar wͻ hͻ. Ntsi da a okoguar no na ohun dɛ hyɛmba no da hͻ, na ͻyɛɛ no nwanwa osiandɛ wohun hyɛmba no bi wͻ hͻn kurow mu hͻ da. Ntsi odzii mbirika kͻr hͻ. Na ͻkͻree no, ohun aberantsɛ fɛɛfɛw bi dɛ ͻda hͻ a onntum nnkeka noho. Na ͻdze no kͻr ahemfie, wͻsaa no yarba. Na afei hͻn ebien no, wͻbͻtͻͻ hͻnho hͻnho dͻ mu, na wͻwaree.